I koʻu manaʻo ona holoholona e hele malie ʻoia ana ke kamaloli, ka holoholona hiamoe, ke koala a me ka honu kela ano mea (Tortoise) ka mea wikiwiki, ka leopaki kiki, ka liona, ka ʻAkeko a me a ka akolika, ʻaʻole wau maopopo kela mau holoholona wikiwiki a me na mea lohi.